मौजि नि किसुआन् मिस्को सप्सनान्ग् मेजेनै <hesitation> सबो जबए। जे मौजि प्रगओ <hesitation> सर्नि इतिनौ लेन् कलम् कलिब, बै <hesitation> मौजिअ नोत लैब् थैए। <hesitation> देस मौजिअ बेद्लकन् <hesitation> नाने नौन, <hesitation> बै मौजिअ। <hesitation> इक्लो लेन् <hesitation> जहन् नैब मन्से <hesitation> मिस्को सप्सनान्ग्, <hesitation> मौजि फिर्थ् रेन् कलम् <hesitation> नहि आप् भिपे। नपए मौजिअ <hesitation> दे मजन्गन, <hesitation> देबो मन्से मिस्को सप्सनान्ग्। <hesitation> नपए मौजिअ नोनि <hesitation> फिर्थ् रेन् थबए <hesitation> थबा, बे मर्जए जहन् नैब। <hesitation> नपए मौजि थबा नोनो हपे जई जहन् नैब मन्से मिस्को सप्सनान्ग्।